Bir-biringizdan g'azablanganingizni payqadim. Orangizda nimadir sodir bo'ldimi? Nega bunaqa o'zingizni tutayabsiz? Sizga qandaydir yordam beraolamanmi? Orangizda qandaydir <hesitation> aloqalarni to'g'irlash kerak bo'lsa, yoki muammolar sodir bo'lgan bo'lsa, ularni balkim hal qila olarman. Menga balkim aytsangiz, yordam berishim mumkin. Mening fikrimcha bunaqa o'zingizni tutishingiz tog'ri ish emas.